Siyasa hanjun on lamu je ɓurii ngam lamumai hukkai komoi dama vurtugo shuɓɓal, ɓe sutte anfu a sutta moàyiɗe amma lamu soja wala damaɗo